Eh! Già chind'ada, chi nara, poitte dogna bidda tenede su prattu suo, e no funti tottusu chi ischideu cucinai. Mi ada praghi su succu, e ai imparai a fai i cullurgioni olgiastrini che no. Che no dus appu mai fattusu. E però, io mi arraggio con i piatti. Con is prattus tradizionallisi nostoso.